විවිධ ඉවුම් පිහුම් ක්‍රම මගින් ආහාරවල විටමින්, ඛනිජ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන නිසා පෝෂණ අගයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. <hesitation> සමහර ක්‍රම මගින් ආහාරවල පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හොඳින් ආරක්ෂා වෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. <hesitation> ඒවගේම තම්බලා කෑම කන එක හොඳයි කියනවා කෑමවල ඛනිජ ආරක්ෂා වෙන්න. <hesitation> ඒත්, එළවලු එහෙම වැඩිය තම්බන්නත් හොඳ නෑ කියලා මම අහලා තියෙනවා, එතකොට ඒවල තියෙන ගුණ නැති වෙනවා කියලා. ගැඹුරු තෙලේ බදින එකෙනුත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විනාශ වෙනවා කියලා කියනවා.